<hesitation> Dza mɛyɛ ara nye dɛ hmm! Sɛ dɛm naawɔtwe no obi befi mu a anaa obi efi mu a, mokɔ m'ekyir a, sɛ kwan a ɔfa do fi mu no eyɛ kwan bi a motum agye nyimpa no efi mu a megye n' efi mu. Ama dɛm naawɔtwe na yɛwɔ mu siesie bɔso no na nyimpa no so tse ase. Osiandɛ ebinom wɔ hɔ a wofi mu a ɔyɛ a ɔnnyɛ hɛn dɛw ntsi menya no dɛm a mebɛpɛ.